وعشان أنا بطل خارق فأكيد هعرف إني <hesitation> أهزم كل الكائنات الفضائية من خلال إن أنا أعرف نقط الضعف بتاعتهم ولما أعرف نقط الضعف مثلا ال- <hesitation> إذا كانت <hesitation> قوتهم في البيئة اللي هما عايشين فيها فأهدمها ، إذا كانت قوتهم في الأجسام بتاعتهم الضخمة ف برضه <hesitation> أنتقم منها إذا كانت قوتهم كان في التكنولوجيا اللي هما بيستخدموها فأعرف برضه أسيطر على الموضوع